Mahakasiky an'izay da andreo an'Anamerika agny, <noise> ireo amin'gny NAZA ao gny mahay azy. Tena raha tena teknisianina be zao mila teknika maro, <noise> tsy hay tsaratsara amin'izao avao. Fa da tena hainolombelo gny manao azy ka. <noise>